करिया रंगके बारेमे हम सोचैसि न त एउटे बात याद आइये पहिला जवानाके हौ जौन हौ अफ्रीकाके आदमी सबके रहे करिया आदमी सबके लेजाके अमेरिकमे बेच देइतरहे। आ ओकनीके एतना भेदभाव करैत रहे घरके सब काम कराइत रहे उहे सब सोचैसि। आ इसबके बारेमे त पढलियो बारी आ इसब बहुत खराब रहे । आ पहिलही एकरा हटादेले रहे एउटा अब्राहम लिंकन कहके आदमी रहे महान आदमी उ इबाला भेदभावके हटएले रहे। त ओकरा अभियो हमनीके ओकर बारेमे पधैसि। आ उहे रंगके बारेमे सोचैसि त आरो कथी याद आइये जैसे कि संसारमे त केतना केतना चिज सब बाटे जौन करिया कलरके रहैये जैसे कि हमर इ लैपटॉप होगेल इहो करिया कलरके इहे करिया रंगके बाटे। हमर बेग होगेल हमर गितार होगेल सब कारियाके बाटे । हमे जामा पेनहले बारी उहो करिया रंगके बाटे। आ हमरा करिया रंग मनो परैये से कप्रा सबमे हमे कौनो खोजैसि त देखैसि कौन कप्रा लगाके जाऊ बाहारा त कौनो न मिलैये न त उहे कौनो कप्रा करिया कप्रा लगा लेईसि आ चल जाइसी । आ निमन लौकैसै उहे करिया कप्रामे । आ ताल जाना हमरे लाखा सोचैत होइ कि उइहे केकरो कप्रा न मिलैये त उइहे करिया कप्रा पैन्ह लेईये आ चल जाइये। आ कारियामे आरो ताल कुछो बा जैसे कि आब करिया इ हमर इ कथी कथी होगेल इ आरो कुछो ताल कुछो बा जैसे कि इ झोरा सब रहैये करिया है हमर चार्जर करिया बाटे आरो इ हेलमेट भी करिया बाटे। आ हेलमेट करिया हमे जाईत बारी आब किनहु बाला बारी काहेसे हमे आब बाइको किनम न हमे त हमे करिया कलरके किनम आ हेलमेटो किनम ओकर बाद त करिये कलरके किनम।